بصراحة افظل ما احتاج ل اكل لان النوم شي اساسي ولازم الويحد يرتاح من بعد تعب بس الاكل ما شي اساسييعني ويحد اذا فظل انو مايحتاج ياكل يعني شي كلش حلو واطيق تعمل اعمال كثيغة بهذا الوقت الاكل فافظل ما اكل.